Eritsereto heo hivahiny any afrika atsimo agny iha agnatin'ny herinandro amy gny maha mpizaha tany anao. <noise> Ino gny <noise> hoentinao agnaty valizinao?